Misy tombony bebe kokoa amin'igny satsia <noise> ataontsika ohatry zao hoe hoentiny atao fediam-biby raiky mania zao ohatsy hoe magn- miady amnliona izy de amin'igny fomba afaky iadivany azy, <noise> itrongisany hoe am'faritry farifaritry Afrika ao moa zany maromaro presque an'iregny. De <hesitation> regny zany tombony ho azy hoe igny zany entiny fi- hiadia amin'o- biby namany mitovy anazy, manerisery anazy.